انا احس اهون عندي انه اضيع مفاتيحي، لانه جوالي عليه كل شي يخصني وكل معلوماتي وكل شغلي وايميلي، لكن المفاتيح اقدر اطلع لها نسخة، فعشان كذا اكيد حختار انه المفاتيح اللي اضيعها، لانه حقدر استبدلها، حقدر اعدل الوضع واصلحه، وما يكون صاير اي شي.